Nikan momapajpaka nika atl huan nikan shapon kuali <noise> tikyiekchiki in to mahuan hasta tlatlakpakzhin den lado den to oma den ni kuitlapan den tostehuan den to mapilhuan nochi kinyekchikis han se momapajoaka kuak se piazoti después kuak se tlapiazoti se momapajpaka o cuando se titlapatilia in pinzhinkli igual se momapajpaka o kuak se yi tlakuas igual se momapajpaka kuak tlakualchihuaske nen miek vuelta momapajpaka aveces tua san omo san yei amo melahuak cada chika momapajpaka por que ni man tlen sa toca de pizhutikl entonces se momapajpaka cada chika cada se kijta se manopizhutikl. <noise>